Se peuan deuviâ tritollæ à cruo eh inte un çibbo ò sedonca se peuan tritollâle pe fâ un soffrito pe cheuxe unna pittansa. Exempio mi me piaxe into pin di raieu me ghe piaxe tanto a persa.